Hai imbombo jakwanza ujundinukwa, ikwanza niukudemi ingube, ingube ifari jajene ndipate imbolele, ndipate inyama ijakurya, lakini kabla jaapo ingube, jinokwa ukurya ikyakurya ikyakurya, ikivivi, sio kama ikyakurya ukut- ukuturya twiva- twiva- twiva twivabinadamu. Wosa ukutule ipumba, wosa ukutula anayindosa isinangike sila, wuchanganya wuteveka pamoja, pyouterike ukwipula, unipule kene kikikine kinasisime, uvika mukyombo ikyakulila ingube kira, ukusipa ingube jikwanza ukurya. Unaserivo kama numpale nasilevona jedudile, kabla najilili, ujo jinalye wibile u- usike baho kabla najimalili, ili jeri jerimalie jejeri jimale. Kwasabu jinongi jinelo jinadude najikwikuta, kopjibidi usike baho nyimpaka jikute, jimale povuhise ikyombo kira, unakireke jikwanza ikyombo tena kira, jirya ikyombo impaka kitoboka. Kwahiyo pya jirie wosi ikyombo vika kupembeni, imbolele jira uvewu utoiyei buhuna pasi pala, lakini kutunokwa sana sana sana, unuki ndinokwa sana ukudimila. Pasi, pasi unadomile pasi, imbolela jira jichanganya nunsanga, numanga kura, umanga kura kwiva mbolela, kwahiyo upa wakati wakati unswarwi ivara, juumile imbolela jira, wutole imbolele jira, wuhetsa vuvika kupembeni, piba kuku bikubika ikimbolea jiliba kusyamba, wovyalila ingo imbolele jira, uvyalile amasebele, uvyalile imboka, imboka hwehwire ikatuleki, jutwili jifuma kwakweli utuvakinga ikatuleki, kweri unse u- u- unsisa tunokwa sana, uvyalila jira. Kwahiyo <hesitation> imbolele ijakumaduka natutumila, sabu imbolela jakumaduka tudwadu ukuti apange jilinumwinyo, lakini jinutukwa sana, imbolela ijangube. Jiriningusu sana uvona imboka jijibea vunonu, kojimboka jira tutwirya kunyumba, unasike ukunyumba, imboka jira, tutola, mwikata, wisu kwanza wuku wukusuka, pia uvuswike, wutola ikyombo, <noise> witerka pamoto, pyo uterike pamoto puutola imbolea imbyoka jira ukaute ukatakata uvika mukyombo ikiutengire pamoto kira, jinapye, kidoko utole ikitunguru, ukatakata, kama ulininyanya utola inyanya ukatakata, kama ugutola labda pali nu- nu- nufua kama mafuta, ila mafuta gatanya twale une tutumila twevakinga maranyingi. Tutumile inyungu isi- isya- isya- isya- isyainyungu sila, isyamungu sila tutuanga sila tunatwange, syuhata mumboka mula, kwahiyo twiha tutola sila, twihata mu- mumboka mula, wiya pyawire imboka jira, wiwona jinoka kweri. <noise>